Yog'da piyoz, sarimsoq va zanjabilni qovurasiz, so'ngra kori kukuni, pomidor pastasi va kokos sutini qo'shasiz. Bularni birgalikda qaynatib, qalin sous hosil qilasiz.